لو كان بإمكانك أن تكون حيوانًا بريًا ليوم واحد، أي حيوان كنت ستختار ولماذا؟ كنت بأختار أكون نمر بري، لأن النمر كله قوة ومرونة وقدرة على التحمل، وأحب أستكشف الطبيعة وأعيش حياة المغامرة في الغابات كمان، النمر فيه هدوء وتركيز في الصيد، وهذا شي جميل ومفيد في التعلم عن التركيز والقوة الداخلية